Wal Ussani c’amaza, muna Sinau, muna Sina t’ayakhi gwi jiɓɓu ma, muna P’iyabe be miran kusi ba muna P’iyau, wa Piyu miran kusi ga, Jiɓɓi, boni wuti boni ra’a wuti, ra’a, khijji Valthi, wu ndaka P’a kamar awi LthaLtha, wati munati Ussana muna sina p’iyatina, kuma babu mussaini birkinu irin, wa kuʒa va missini, saidaifi wi nifu Vulita, sai wo P’a fici ta Ussani ma a rala, sai ta raa fakakhima, ghana we muna sinau, muna Sina ɓakwi ghin OK, muna Sinau wei hyi kaman wuyanu, wey wa kuʒa Va a,a ʒhikwiti miran kaʒa, a-a ap’a, ap’a La Ussanu Wima ta da ba a Sinatu, wima ta ɗava na yan nginusi akwi gma ghi andaka Ummau, amma mun muna Sinau gyiɗi gyiɗi bu muna Sinau gyiɗi-gyiɗi, muna Sina Mbanai.